nne meke enang o, lepo enang bangoo, lomaitai kalapango, oule osinau o mai namale opalako laga loona loo logabama te. Te teu te ule ngang te, enang oh enang balama ai kalapasio meke konu etu asio konumo, apama tete nado onoliaumampo eng osi namaske polonato, pepo ale otolo iskamasko otolomampo, polokolo eng, ai tewa talipes lowena, enang nauka gawaliainnala wau wau nauka lowenak otolowainna wate, teng tewago ule etuasio meke gawalako, awa kalapasio lobi ggawalape, noddo nga imaikolinga omelipeno, pagalo omelialumponga. Teng, lepo meke te enang balako, ai tete ule ulei enang balitomo, lagabalilitomo. Teng nando tewo okopo, osino polomanang teng enang balako, ai o- o walama napo awa loida enang melitowai, pekamasko pakupakuo tame litowai, nii te ono limano tewa ononoliko inala ka iino otomoi teng teka awa nana luitowai teke <hesitation> onolimanoke tewa tewato namas peke otoie Te peke enang balamo teng, lepo meke te nikanoke, enang blako, te we lowena tang ule leli otoko te konumo, awa enang bawai, oga pekamas tang nebai, kame kameawai nawa otoko te nodo lama welitowai. Awa gawalako, menaloda kelodalo te kata lebuio lo, lagabawaino. Analowai ninano te pekauka koi nauka loida laki laki ama otoloi towai, maniku loida te aname weske weloai te pekaba, wila loida, maka kanu nauka loida pekamasko polako megebama osino nai laki laki ai toai. Nuga te <noise> moo nauka loida enang, kesiama otoloi towai, enang te pekouka lapalo loida gawalainna. Teng teketai kelo nalongo okopo te peke enang bakolo nalo akolo teng, awa owala eng tabo konui, teng nengba enang baliai angata erang one wate go konuainang, apama tane lagabang te loo lowena naloloo, teng mule te pekauka lapalo gawako teng lapalo gawawai, napo uwanialiai ka uwani alima atoloi towai lapalo gawawaimpo waualiainna Teng teketai enang bawai, te enang nauka loida lapalo nauka kame kame akolo teng nebalilio pabuainang te ule anawauai, osinandu teng, ai teng mandakadu na tangago peke itawalila tego, wau lima otoloko nubuainang, mubuaino te ule lowena pekauka anauka gawaliai te enangbaliai nauka. Enang, ai teng mubuainang ten anawaliai, ninaulo ka nino otoloi, ninoke te pekauka kaleta nauka nana wewai, teke tewa tewa, eng agetai kata tewa tewa onoliai tang te wikang ne enang o, namba nambainis lepo. Awa gawawana nalo, ai nalomalikong agetai enango, ogo mai namaleko taginuinamaleko, awa awa gamalilie eng agetai kata napo awa awa tene tenenis lenuai, teke nai wotu.